दान संबंधित जो कार्यक्रम रहे उ की हमका पहले से योजना बनोने को उद्धेश तय करनो, कि हमें किस चीज़ में दान देनु चाहिए। शिक्षा में देनु चाहिए, स्वास्थ में जरुरतमन्द लोगों की मदद करने के लिए दान देनु। फिर सही जगह पर सही तारीख पर फिक्स करलूँ की इस तारीख में इस जगह पर हमकू इस चीज के लिए दान देयनू। फिर <hesitation> जुड़ाव लिए लोकैशन व्यापार सामूहिक सामाजिक सुविधा आणि अनलाइन प्लेटफॉर्म में भी सहयोग देनऊ। कार्यक्रम में कौन कौन सी हुई उ की भी ध्यान देनऊ उ की योजना ने बनाणु, प्रसार करने के लिए सोषल मीडिया का पोस्टर इस्तमाल करनू और सही तरीका से लोगों का दान।